حيوانى المفضل هو الفهد لانه سريع وزكى ويعجبنى في فى بيتمكن من بيئته ويسعا وراء أهدافة بكفائة عالية بالاضافة اللى شكلة الجميل وقدرته الفائقه على الصيد والانقضاض بسرعه هذا يعبر عن الجوة والرشاجه فى نفس الوجت الفهد يمثل لى الجوهوالقدرة على التفوق فى ظروف صعبة